Gne sakafo ara- pahasalama aniko sakafo mandray rehefa meky aho! Da atody aniko œuf sur plat da aisiko agnatiny e mofo, da iny amzay da mbola asiako dibera avakoa aloa igny e, da gny ana no andoaniko, igny mora karakaray.